من نهاية عشرة لحداشر واتناشر واحد واتنين وتلاتة ده فصل الشتا ، تلاتة برضه من ضمن صفصل الشتا بيبقى بجد برد من بداية بقى أربعة بتبدأ الحر بيكون في شوية هوا بس يعني بتبدأ الحرارة وحر أربعة خمسة وطبعا ستة سبعة تمانية تسعة ده حر حر شديد ، تسعة مش أوي يعني تسعة نص نص كده بتبدأ بقى كده الخريف